Memang ongkatau tamoi ei mulai moyau waktu kutare tumoun kampe saku waktu namba nua memang ungpi nangawa sebagian besar adalah un tradisi wimbanua tan ure sadui ta'un sadui nendo sandui bulan aka doya'ai ung situasi jamanan mina-minalaengo jadi kita musti tumunduli tu dono kang goe santempo goane tu a eda mangko seakelangen malako mangetu du'un toro tana sodoang korong korowei wunepamoi apalagi umpu fungsi hp ye sasya mema de si hp sakowid memang do ano sede i sayapa kan san tempo kuan u hp i guanera eda gemahal-mahal teneles tansa kuweit ung-ung kebutuhan primer momuali mo u hp e bahagian industri bagian kemoderenan jadi ni tu musti mpakengku pakenta kuwet dei pakudu kuan kami e dungu pamou u napa un-untradisi untuk atu ah taan sa kowet de ei kina biasa nkan hp i ei memang musti mo tumunduni tu nou kami sio um pupayen ta sio udowit kele kanta sa melalui u hp ni tu bagian dari teknologi yang kuwet ye'e kita minemuali mo witu